Alao sary an-tsay hoe noroanao tagnaty lapoaly gny hany la tena may no nipitiky. Ahoa gny fomba hanasanao anizay mora avao?